<hesitation> ai puraran a'i sala hulua laulan tau saka la, ai piraran, ai samama, esa ai salahula ta saka la baru ai same nikuat, ai biar loi taulalen'no nikopo koa aiitu ai puraran, ai puraran ai esa, ai durian nu nikut, ai alali, alali aina lahulan tawoi bodi poraran numa nahulan tabodi, puraran, alali. ai pain lahulan ta bodi lahulan tau rep, lahulan tausakala, ai sanuna ni koat paina nikot ulan tasakal atau esa la paku sakala motosiam